علشان تثبت برنامج على جوالك، أول شي بتسير لمتجر جوجل بلاي، بعدين تبحث عن البرنامج إللي تريد تثبته على الجوال، وبعدين تسوي بتحميل، بعدين تسوي تثبيت مباشرة بيثبت البرنامج على الجوال مالك وخلاص.